افضل ان اروح متين سنة في المستئبل ده لانه يعرفني ا ايه لشكل اللي تكون عليه وكانت ايه الاسباب اللي أدت للأحداس اللي موجودة فيه دلوقتي وهيخليني افهم ايه الحاجات اللي ممكن اعملها اغير بيها شكل الماضي عشان يبأى الحاضر كويس